<hesitation> Fomba fiasana frein-ana biskleta na koa ai <hesitation> tomobily ndraiky ai, <hesitation> raha aminà biskleta izy ai aminà guidon akeo efa misy raha kitihiny de raha vao kitihinao igny ai efa mifandraika aminà pneu an'le <hesitation> biskleta de <hesitation> mijanogno ho azy le biskleta de raha aminà tomobily ndraiky izy ai <hesitation> efa misy raha <hesitation> diavina aminà tongotro de mifandray aminà pneu ana tomobily de mijanona ho azy le tomobily.